ହାଁ ଧର୍ମ ବିହୀନ ଭାଵ୍ରେଵ କୋ ନିତିକ ଜୀଵନ ଔର। <hesitation> ଜୀଵତି କରୀବା ସଂଭଵା କରଣ ନିତିକତା ଧର୍ମିକୋ ସିଖ୍ଯାଲୀ ନ। ରହେ ବଦଲ ଅଲେ ଦରକୋ ସୋହାନ ଭୂତି ଔର ସାମୁଦାଇକ ପର ନଵା। ମୁଲେ ଉପରେ ଆଜାରିତ ହୋଈ ଠୈ ଧର୍ମ କରମୋ ବିହୀନୋ ଉଇତନ୍ତି।